ما أعتجد إني أمشي خطوات كثيرة بسبب هذي الفترة عندي مشكلة صحية <hesitation> بس أنا أتوجع إنه يوميا أمشي <hesitation> خمسة ألف خطوة و <hesitation> أسبوعيا ممكن <hesitation> ممكن تكون اثنعشر <hesitation> ألف خطوة أو <hesitation> أكثر، يمكن خمسين ألف خطوة والله أعلم.